Ko ina heɗɗi mi yiɗi miɗo waɗde njoɓdi baafal goɗɗoɗi leydi maaɗi ɗiɗo, tawa mi alaa nguurndam nder njobdi ɗe. Ina faala mi haɗiɗi njoɓdi ɗuum e waɗde tamma, njogoto, e nguuɗirɗe ɗi waɗata feɗɗi e mbayru maɓɓe.